Mi sun pa vaire d'acordi a a scumeti d'sold s'i s'i gli eventi spurtìu o almenu se propi völe scumeti ëntà che ti büte pa vaire d'sold zura, cioè 'na roba tipo dun, tre euro, pa d'pi, ch'a i sia ën limite ënsuma